yani a bani coza a invente han lave-lingira nupɛ hawe sɛ mami nu mi numɛ mi numɛza mi nure beɲu nupɛ hawe sɛ ma bun mu'a benɛ mu bɛ'a bena a he mabun oyi uwa ho cama mu ɲui <hesitation> mu'i mɛna beza a we a ci'an han wɛna a ci'an han wɛna a ci'an han a wɛna fa ho non'uwan yi lo obun han cama we sɛra ma nu ɲɲɲ